Kuma naha ki iigə. Kileyy ne, wala kə maanna, ki izə. Telefoni ndi ziitene ɟaga. Telefoni ndiziten kə maanna ki gigiɲa, wala kə manna hada ki gə. Teleɲinene ɟaba. Təleen, yaa kə garki gida, laŋg telefona ki ya gr kiyi da. Təleen, intig damma yole kə ŋgali, yolog matak umyon ŋgal, yulot tari ɟe yolho awrag ge. Naan, in tə ko mbaɲ galək kileenti, wo kileenti dama hini, wo telefon, yaakow tu uun baha lakin. Kilẽtu un kule ɟaw kilẽtu oho. Gə də tabə, tahamayi ziyada gada tafayi ziyada gadato toroɲa tə ogmaɲ. Teləfun, ya igiɲ ko, sabadal, suuk mutuk kiɓi takuyi. Taboŋ de tabo, iigə kəle nan, ig teləfoni tə, teləfon tə goɗemen de tabu, igə kileene. Laale teləfun, təgonmen nde i kilenti, wo telefon. Tomo kuyut taha ale tulu kəlendel. To oŋgela tə arɟigi toŋgeɲ ŋgela. Taanə kilẽ, yatu tamahiyoloyigenen, kilee na laazumke, calti geda, cakani korida. Ko kohoɲ toogo, coode tabo kəlem ig nen, iige teləfone tinẽ, konomen detabo iigə kəliŋ tii. Lane el ben, kile ya kohon togo, caki gida, yaakun ki gera. Teləfondəl ik ko, ŋgal rofeɲe be doŋg taku kuyu, ŋgal roofene imetom. Badal kiɲa, wo toŋg teləfon nə, tə tooran ni. Klee nditi, iige aw raagigi ne ti ig, suuri kine ti igər, taari gine ti iigər. Kat kali ge de tabo, ohi hamma haɟi tinen. Yaati igeɲa, taandə, kəle nən, ka ɟa kig ginaa kəlena koɲ beeba.